maður faðir afi lögga

Ingvar e Sigurðsson hlaut í vikunni verðlaun sem besti leikarinn á kvikmyndahátíðarinnar í Cannes verðlaunin hreppti Ingvar fyrir hlutverk sitt í myndinni hvítur hvítur dagur sem Hlynur Pálmason leikstýrði

miðaldra maður í krísu úti á landi en hérna en eins og þetta er matreitt ofan í fólk

hendi þá er þetta rosalega spennandi saga og fyndin og gerist svolítið í hausnum á þessum manni sem ég leik hann er enn þá í sorg eftir að konan hans dó af slysförum tveimur árum áður hann er að díla við ýmislegt hvað viltu Ingimundur byggja hús hætta að byggja hús hvítur hvítur dagur hlaut góðar viðtökur í Cannes en hún verður frumsýnd í kvikmyndahúsum á Íslandi þann sjötta september

þetta er auðvitað stór kvikmyndahátíð og þau vekja athygli sjálfsagt þú veist fólk tékkar á því hverjir fá verðlaun á á hátíðinni í

start start fyrir þessa mynd og sýnir það bara af því að hún var náttúrulega valin á þessa hátíð þrjú ár í röð íslensk mynd valin á

sem segir ansi einhverja sögu innkoma leikstjórans hans Hlyns Pálmasonar hefur verið kröftug geturðu sagt okkur frá ykkar samstarfi við erum ansi fínt par myndi ég segja ég tók að mér hlutverk í útskrifarverkefninu hans

kvikmyndaskólanum og ég man bara hvar ég stóð sko og við vorum í tökum á öðrum degi eitthvað

snillingi sko og það er ótrúlega gaman að vinna með honum

hann er alveg að slá glænýjan tón í íslenskri kvikmyndalist eftir þetta þetta

skólaverkefni þá fór hann að tala um hvort við ættum ekki að vinna meira saman og hann byrjaði að skrifa þetta hvítan hvítan dag með mig í huga þannig að hann var rosa duglegur að senda mér alls kyns efni bæði myndlist tónlist og já koma mér inn í hugarheim hans það er voða mikilvægt fyrir mig að vera í svona

leikstjórann fæða mig

og leynir mig engu þannig að ég er alveg kominn inn í hausinn á honum þannig að ég er miklu slakari þegar

bráðum einn eða tvo mánuði

nei bara tímabundið þú hikar ekki við að taka þátt í verkefnum af margvíslegum toga gjörningar

upplestrar og þetta og hitt er það meðvituð stefna hjá þér að prófa allt ja

eða ómeðvituð stefna miku frekar ég reyni að velja það sem ég hef áhuga á og ég get lært af og er eitthvað sem

að kanna lendur sem ég hef ekki farið inn á áður

mér bæði líkamlega og og aðeins já hreyfa við mér það er það skemmtilegasta menningin heilsar frá

í Feneyjum í japönsku galleríi hér á torginu opnuðu listakonurnar Æsa Björk og Tinna Þorsteinsdóttir sýninguna

þar varpa þær heilabylgjum á glerhjúp og umbreyta þeim í hljóð sýningin er ein fjölmargra sýninga sem haldnar eru samhliða Feneyjatvíæringnum ellefu listamenn frá ýmsum löndum taka þátt í henni þar á meðal Æsa Björk og Tinna

frá Japan í rauninni því verkið sem er verið að sýna vann fyrstu verðlaun í

tekið upp á því að vilja sýna verkið hér í Feneyjum sem hluta af þeirra sýningu æsa Björk er búsett í Noregi en Tinna er píanóleikari á Íslandi

undir yfirskriftinni Shield eða skjöldur þetta

fletir sem varpa myndum sem við bjuggum

það eru svo kallaðir

og þeir skjálfa og þá fer glerið að hljóma samtímis er varpað

tvö þúsund og fjórtán þá byrjuðum við að velta fyrir okkur sameiginlegum komumst tjáð það þess vegna var þessi

vorum að hugsa um hvernig við sem manneskjur höfum svolítið eins

og laukur það eru mörg lög og stundum er maður nær og

og í rauninni manneskja til manneskju aldrei algjörlega vitað hvað er

árum var þetta einn skjöldur á vegg útgáfan sem var í Japan voru hins vegar átta skildir þannig að það var orðið eins og rými hljóðin eru búin að breytast við erum alltaf að taka upp gömul hljóð og endurvinna þau

að það er alltaf nýtt og nýtt lag af hljóðum sem bætast við hvernig er að sýna á þessu sögufræga torgi sem

vera í þessari fimm hundruð ára gamalli höll